Sansiihi n ni iŋɛ se'em lagehɛ ba dia de la ba ni yehe mina lagum doose taaba bɔna buyima kina. Ba nyaa han doohe bala kiŋɛ ya paɛ nyɛ dia nɛra woo wan lagum suŋɛ ti ba ɔbegɛ dia la tari kule. Hu ka nyɛ sansia ti a zɛ dia kina ti a tarana paa e gee kan suŋɛ e. Ba ni suŋɛ taaba mɛ nyaa zɛ dia la tari kule.